Na, dan- nare runa gus gob ziny re, ni gobziny gy rndobnu ra basur, ra basur ro ra, za na ra basur diz ni na, zara buxi zara-ra bndag zara, einty val´na za ra gye biw, ni brëny cka rndob nú ni nax ra- ra ni zy ni rienu gus cun gob xini rndobnú ra bndag, ra basur, buxy, ra xiga si ra nii ni rndob nú gobziny einty rastrill la zth-zth cos nii ni rndob nú rha gye biw rhga val’na rh’ni lo xpaty nú nii zy ni rndob nú ni, eitny gobziny ni nax y ra bndague xiga zy rgubiu ni, queity ne di-ni rndob nú cun ra gye biw.